Lem ayo' lun arai, nok aaa laeu arai lem lun arai sieng pat yah tau yah nah aa Tuhan Alla nok nan arai pelpat, nok yaeu arai.

Lem ayoq sieu dong lem aweng amai wai memang nan perubahan nok um raa’ am yeh maya’ um ko’ duet atool sieu nok alam am tentu am belatuq sieu abien um kai si’ ai slalu ndien. Ndien sieng um banjir nonoh tah um kai si’ nan pelceen nok adeu nok terjadi lem um aweng amai dong um wai

Aaa lem ayo ee dut siu parap noi aaa kaisi ai yah endin kedut aaa lah' alam yah endin mai lah siu tau wei' siu ai.

na'an nyen nok an an anak masa lem aa nan hmung hmung deh aa deh aa nan nok nyen nyen nyen pakau nan nok nyen atau nan nok nyen nok on lun madik nyen coin

Lem ayo' adin Jinto'on am eek le' adin Jinto'on nah ne'. Tapik blin nan lem aa hmeu tam Saban ko'duet blin tong, blin payang, blin tak'.

mungkin nok nai nei madik lem ayok aa papah arai pakai telepon keluar ligit ataupun aa terima ligit abin plabi weik aa masa nai arai parap mat ataupun masuk ligit lun cuma arai pakai aa telepon nok ten arai nai online aa masuk ligit ai